Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo an- <hesitation> malahelo aza aho. Hitanao, hainao foana mihitsy ny mampifaly anahy na de efa malahelo ary ahy. Fantatrao hatramin'ny toetrako, hainao ny mampitsikitsiky anahy. Na de efa ao anatin'ny efa alahelo be iny ary aho mbola hitanao foana lay blagy kely alefa kely mampitsikitsiky iny.